א מענטש דארף געדענקען זיינע אלטע זאכן צו קענען ש- <hesitation> פארעמען ווער ער איז. ווייל אפילו א מענטש לעטס סעי גייט דורך יעצט א שווערע זאך אדער ער איז אביסל צומישט יעצט דארף ער צוריקגיין צו זיין אלטע מחשבות און זאגן <hesitation> ווען איך בין געווען קליין איז געווען אזוי. אדער למשל ווען ער פילט זיך יעצט זייער אזויווי אראפ אדער אראפגעשלעפט דארף ער קענען צירוקגיין זאגן 'איך געדענק אז מענ- מענטשן האבן מיך ליב.'